﻿Yani bu ghi u'miya khin mun cinwa, ghi ndaka-falusu-muna gha zha <noise> sai ghi hali ghi ghu u'mi te ta walai. <noise> Muna cinwana'a ghani ma vari ghi razina, fatai ya daumun, ya daumun muna iraa, muna cinwana'a, ti cinwani bu muna ɗahyi, <noise> sai ghi ghi um'i yani bu ghu ghumayan ƙwafu ghi didiya, <noise> ghi didiya kai har t'ighunan ci ɓu ci mbulau, <noise> khin muna cinwana'a, muna cin wanaa ghani hyi ma hyi razina, ko hyi c'amaza ghi ndaka ko ya dan va um-um ghi ndakau ma ɗa raza ma piyau khin muna Cin-Wana'a, to ɗin gha yani bu ma u'mi khin muna cinwana’a gha lthini'i ghu fala lthinu. <noise> Gha tsigan sai muna ɗa, khin muna cinwani puga ghi u'ma ta ni ta yana, ghi <noise> u'ma tani <noise> ta yana, ghi tawa lthinu ghi tawa lthinu khin muna cinwana'a, <noise> har ghi fakhi ghi badiyiya ya tsigan muna tina khin lthini yani bu ghi u'mi Khin muna cunwana'a <noise> har ghi badiyiya. ﻿Ghi fala hesitation ɗa mun ga khin muna cunwani puga ghi me fata pa, me fata pu khin u'njukwa me lhabuɗayiya ƙuwayo gyifai gyifi ƙuwayo khin muna cinwana-gyifai muna cinwana'a ma <noise> bamu ƙuwayo ƙwafa ba ma ghumau, hyi ndaka ɗamu <noise> va um-um falai pa falai pa ma fala gha sai ma sai ma ghumamu ƙwafu te ghani maɗа tsarɓa ma tsarɓau to ghi we'e ba har ghi didayan ghi tsarɓi t'ighi-nani hesitation fala wali khin muna cinwana'a.